Dabbaaji mai do mari gaasa teddudum nden do vurtina kudi ha bandu madi ngam di tufa kala ndabbawa je yidi torra dum pat. himbe fere do naftira be gi' e bushiyaare ngam be wada lekkiji fere-fere ja himbe naftirta nafa be ha bandu mabbe.